Taylande mi wana anduɗo dun sanne. Sabi kañun duu yo leydi non jeyaandi e leyɗe Aasi. Nden non Aasi ana jogii leyɗe pina tawaaji kertanaaɗi ɗun kañun duu. Kaa, kamɓe e Wietnaam en. Eɓe nanndita kamɓe duu finaa tawaaji.